A' inwet'ok yan patal inwa'lik chen oxp'eel juntuul yan setenta jaab' ulaak' yan cuarenta ujaab'il y ulaak' yan jeb'ix treinta y seis, chen a'lo' patal inwa'lik in- inwet'ok.